Izaho ndraika zany dia mahalany eo amin'ny adiny folo anatiny herinandro. Dia izany hoe adiny roa isanandro zany raha ny tena izy adiny roa alatsinainy adiny roa talata adiny roa alarobia adiny roa alakamisy adiny roa zoma adiny roa sabotsy mazava ho azy adiny roa alahady dia izay totaliny fivezivezezeko anatiny herinandro.